Karazagna frômazy le tegna matetiky hitako zô: <hesitation> mozzarella, misy le frômazy fondue, camembert, bleu ratsiratsy tsirony bleu zegny masiaka be zegny, misy comté, misy beaufort, misy cheedard.